Kunangga ma sagek na cha sa aungiom na cha, sa duchoung na cha, sa alavavet nacha, sa angnga thik pet nacha, angnga thik pet da asagekgek, angngathik petada aungiom.